La Culombia è na terra ricca di tradizioni ca nàscinu di la mmiscata ntra culturi indìgeni, africani e spagnoli. Li festi sunnu culurati e chini di mùsica, comu lu Carnalivari di Barranquilla e la Nuvena di Natali. La mùsica è l’arma di l’allegrìa culumbiana.